യാനി നിജവാദ ഇരനാ കവിതഇദ അഭിമാനി। യാനി കിയനലി ഇരി ഇകാവിതഇന ബരിയരാ പരിയരനഇ ഉളപാഡദ കംഡികംബരനി। ഇരനാ ബരവനഗിദ ഇരനാ ബാവനിലദ ബാരി ശഊകാദി ഹരിദവരതി। പരതിയംജി സാലി ഉനജി ചിതരന മംഡിസി നംചാ। ഇരി ഹചാദ പരകരതിദ പരിരി തരാതാരാ। ഇജാണദ ഇഇരന സവമത അനംബവരതാ। യാനി ബാരി കംതഁഹള ഇരദ ഇയിരന ബരവാണിഗിദ പഗി ഹചി തിലിയര ഇചിസാഗി। ഇരദ ബാവിഷാദ ഉനജി കവനസാംകാലന ബരിയര യഓജനഇ മലദാരാ।